Terompet terompet ndia alat musik ndia boe ala paken sa'at lakame ala fun jadi halan a barisi anak ma ana Tao na hatoli yang manakamek ndia boe halan manahik ma yang namnene boe rasa mana'a